Karazagna kafe misy kafe vovogny, misy kafe ragnony misy tsatson-kafe fô <noise> ka izy ka le genre.aany kafe arabica zao no tegna misy eto fô kô fa miditra amina resto restaurant maventiventy regny vô maita expresso, espresso.oo karazgna kafe karaha ndregny fô ny le matetika ita le kafe tsotra, kafe ragnony tsotra.